Ujun chinangue ndeje china ndejí ujun, nida comida ujun ujun yendade ujun, yendande yendade he yendi ndame comida ame comida yina'a meni atunime jun tedeña yede'a yemnde cuchi iha yendo yindame yinde kuini, iha yenindame yina'a ndadungue ke'e yenani junde he yunuu he iha tuku yende ndiname tedioatungue ihan tunime iha nuu ujun ya'a yuku ña'a ñuñi dame ujun arroz ñunidame sopa iha ñinda'ame nguu jun ndu iha te ixna ngue nindame, aci aciti ihan ayen ndame yuvixna yendio chejun akue aciti ñinda ndadio kome'e ve'e uun nduanika ñundé yandio nindio uun yo'o uun kudu ye atun jun nande ajun, deen aciti uun ngua nika iha uun ndetio ngue ujun ujun ndeen ñejichi hí avaca aje iha chineda ndikiu juñe'e.